Fi yal banaa ab saade agara wu mon gi soo kazi tomon mashallah, fa ab ruwa fi bele te bara fi soo kazi, yani wosul tomon geeru fi hal jede.

Awun fi namna barawu barawu ta awulan awun fi zidu waraga tenna , ta tinin awun fi zidu fi kazi tenna, bele ma fi kariya tenna.

Akil je korofo gara, korofo gara fi milani, kede uwo akul ja mula. Dukur taani asurubu milani. Asurubu sokolin je kerekede.

Anas milan, yomin de taalim ya sokol taulan fi umma, yani mon gi ain de ya sokol ab gi fata, bi kutu yala tomon bi gai seme gidam, ya taalim gi kutu sokol ab awal

Mariya kan kala amil al batna to gi beenu, aju kede uwo gi dooru fi diktar, kede uwo akul akil al anas ta diktar kelem kede uwo akul.

Taulan ana sidu jede, taulan ana ya gi fa, gai ligo ana ma alim ,ana ligo alim ana yani anas tai te be ke ayin fogo ,ke ayin fogo ana ya bi gai raisi

Mon ke wedi noomon wasiya te, mon ke wedi noomon wasiya te, batal te gai fi ustu anas ab batalin dole, me seme te gai me anas wadin de, anas ab seme

Mariya de aju kede gi doru fi mustashtfa, kede anas te diktar gi check nyereku gai kefin ladi kan youm ab uwo gi rua weledu

Mar geri talata fi aruba geri lain zaidi too mara kamsa jede

Jib ,jib umoja fi ustu anas, jib kun wai, kun wai de yani ana anas kun sokol wai

Ayan te typhoid gi tala fi moyo asurub ba batal, ab ma rakab, yan ajol kan bes rua uwo ligo moyo fi mahal al uwo gi ligo fogo moyo yoyote, yala uwo asurub ligo uwo ma rakab, yani ya jib ayan te typhoid fi umma

He Hiwaya tayi eya Kun ajol Al te manfa fi ustu anas ma kariya tayi ma fi bele.

Ajol yoyote ab endi ayan te shahar, aju kede uwo ligo pads ab uwo agder ligo fi clinic au dukan yoyote, yala uwo ,uwo lebis, lebis pads de

Taulan te kutu omon seme fi ,zaidi to ligo mon gi num ladi saa te lasiya ,ya ya teriga te aliju malaria fi yal

Madrasa awunu yala kede arja min na logo umon ligo taalim al seme meish te hishma anas fi ummah me kariya.

Muwasalat te sika ya rahis yani uwo ya gi kila mahal, anas kul bi agder doru me muwasalat te sika

Gi awun uwo fi namna bara bara ,taulan, biyo sokolna ab uwo endis te abidu mo, te tinin, te logo bakan ab nesiya uwo ab uwo bi soo fogo tijara to

Ilim, awun ana, ligo kazi sia sia, ab ana agder awun me uma tai, akwana tai me family tai, wu ,awun ana kaman raba kariya tai, ana gi alim yala

Mon gi Ligo taalim al seme mon gi ligo kweis me batal al gi souwo fi ummah.

Kidima ana gi abidu saa itnashar ta minsub ladi saa itnashar ta lasiya. Umh Kan ana kalasu ana bes gi agara kitabaa Al fi sim tayi

Ana ajira nyagwa, ana ajira nyagwa.

Luguma rayiya, ma mula maranga.

Taalim gi awun ana ligo kidima ab an gi no musaada, ne usra tai, wu zaidi to mama tai

Waleidein tai ,mon gi wonus me yala ,de ya sokol taulan ,yan mon gi wonus me na, mon gi kelem nena ya sokol ab bi awun tom fi dunia wede

Mujtamaa aju ahh aju alim taalim.

Yala kan logo taalim umon bi logo kazi al umon bi aju so . lakin kan umon ma llgo taalim, umon ma agider logo kazi de , umon ma bilogo kazi.

Anas al logo taalim , abu agara umon gi ja bakan wayi. Uuuu dusman gi gayi siya , umon gi dusman mma, umon gi wafiki, ya awun zayidi lim ta anas.

Haa, fi ayinu tayi kan gi faa je fi shahari, mara tinin, talata awu ma aruba.

Mariya kan ligo riba siya, uwo bi agder abidu tijara bi tou je uza nyanya uza basala me sokolna taanin baraubarau al gi akulau je nas bafra je nas chapati me sokolna taanin.

Bana gi ligo mashakil te, sokolna ab mon agder kozesa kan mon kala fi ,fi madrasa je je pads me sokolna tanin

Taulan, wedi nomon sente te, te lipa omon fi school tomon, te tinin ,te wedi ne, malim gi alim omon sokol sia, ke wedi nomon mulodo te ayin wara yal tomon

Barnamij ta alim anas kubar awun waze fi aruf stamil me sim, mon saade agder wonus me yala tomon fi be te bara

Madrasa tai ta hilla aun yala teena te usra ruwa kede omon ligo ilm ab kutu kede omon zidu omon me garaya tomon gidam

Anas te umma tai endi kubaniya, kalam milan milan fi ustu omon, milan fi ustu omon, mon agara, mon aruf fi kul namna te gai fi ustu anas, mon endi adab

Taalim awun ana gai ajol ab gi amsuku sokolna bises, ajol ab gi wafiki me anas ,abu kutu usra tai zatu ana gi gai mo seme